<hesitation> min kaa so miɗe nanannoo haalaaji daabaaji ɗii, ɗun ana wela kan dee. Sabi haalaji daabaaji ɗii, aɗe anndi tan. Ƴeew no ɗi worri nii. Faa hannde en anndaa hoɗun woni ko ɗi maatata, hoɗun woni ko ɗi maatataa e holɗi kawrata <hesitation> nande haalaaji daabaaji ɗii kaa yo huunde min kaa nde njiɗmi sanne sanne. A nanii wiyaama e ŋissa annabii Suleymaana tan kañun woni nanannooɗo haalaaji daabaaji ɗii. Nden non ɗun yo huunde weloore kan min kaa sanne. Ɗun njiɗmi duu.